طبعاً خالي من الجرايم، لأن الجرايم مظرة لجميع الناس، أما الكوارث الطبيعية، إن- إذا بعدت عن أماكن الكوارث، راح طبعاً تقدر تسيطر عليها، أما انك ما تقدر تبعد عن- <hesitation> تقدر تقنع الناس جميعاً انها تبعد عن الجريمة، فإنك ت <hesitation> تعيش في مكان خالي من <hesitation> ال قق- من الجريمة أفظل بكثير.